Si bin 'ngo nihia 'hiaj xukwi nej katu ruhua 'ngo ko'o ni unn, nihia ta bin kahuin xukwi sani sisi ruhua nej ki'hiaj nej 'ngo 'nín kane nga 'hiaj nej 'ngo ki'ñanj ni ka'anj nej, ka' sinin ka'na' 'ngo chrun ki'hiaj xukwi nej 'ngo chrun niru', ni kisij kuman chrun kisíj man chrun ta ni kuta' nej nihiaj, ni kuta' nej 'nín ni kara nej na'anj riñanj, niko ora kuñan kisíj kuñan ni kono'oj, ni ka'anj nej kana'nin' nej man ta tu'hua nne ta be'é chre naruhui, ka ni síj síj naruhui ni kinikaj nej ni nasij nej ni kara' nej ruhua olla si ruhua ruj kara nej, ni kara nej xi'nín ña'an ni kara' nej chrun ni kane nikan' nej nikan' ni kara nej ni kini'hiaj nej, ta nanj ora kini'hiaj man nara nej nne riñanj uñan ni utin' nne riñanj, ni nara nej ba' ba' nara' nej nne riñanj kisij kiri'hia kisí kiri'hia 'nín kane ta ni síj ni. Kachii nej ni unn ni'hiaj nej ni sisi ba' kirihi ni kuta' nej nnee, ni kiri'hia nnee síj kirihia nnee ni kiri nej nnee, ni kacahakaj nej unn nihiaj kura' ra' ñún nej ni síj kura' nej nihiaj, ni kaka nej man síj kaka nej man ni kara nej kuñan síj kachakaj nej hia'aj ni kutin' nej, ni kaj nej riñan to si ruhua kaka' ta ne' ma'an kutin' nej ni kara nej riñanj, síj kara nej hia'aj ka'anj chakakaj nej nun stila ni kara nej riki hia'aj ta, síj kuñanj hia'aj ta ni kaj nej sisi ruhua nej xa nej 'ngo 'nín kanen xitin' ni kara nej riñan 'nín kane ta ni ka'ninj nej ruhua ko'o síj ka'nín nej ruhua ko'o ni kara nej hia'aj riñan 'nín kane ta, ni ka'an riñan ngwii riñan sí riñan sin' taran' nej taj si ne'ej taj si achij nej, ni xa nej si ta bin 'hiaj nej nga ba 'ngo ki'ñanj si 'ngo ki'ñanj, ki'hiaj nej nga nej 'ngo ki'ñanj niko si 'ngo ki'ñanj. Nara'a nej si 'ngo kiñanj kata' nne ta'ní nej si 'ngo kiñanj nasij nej hio', ni ni'ñanj ta ngwii xa 'nín kane ngwii xa 'ngo nuta, ngwii ko'o 'ngo nakinj ta min 'hiaj nej ta si karan' ruhua nej xa nej nga ba 'ngo ki'ñanj 'hiaj nej ni, nej rasun ta xa nej ngwii xa 'ngo mole ngwii xa 'ngo ta'kinj nnee, ngwii xa bé ta' 'hiaj nej riki ta taran' 'ngo ki'ñanj 'hiaj nej, ta bin si nihia' rá nej ni ni bé ta xa nej nnánj.